Pues kɨtɨ̄ ínakai dɨvɨ neé ne mii kuēꞌetsi kɨtɨ naꞌnu mi kuēetsi kɨɨ iō kúꞌu já vi kɨtɨ dɨ̄ꞌɨkúꞌu á vi kɨtɨ nákaꞌan ñadɨvɨ dɨvɨ armadiio vi kɨtɨ nákaꞌan ñaɨvɨ tɨ̄ꞌɨkúꞌún vi kɨtɨ ko nejo á vi kɨtɨ dɨvɨ ñꞌ nani tukutɨꞌɨn ɨꞌɨn stúku vithi éne nēene nakai tu nantuku tɨ kāitɨ́vi kóó ne iō tɨ́ve iō kóó né veti dá kóo ne sii ío kon kɨtɨ vi kɨtɨ nēe ñaꞌa io kɨtɨ iō kúꞌū jan i taka nakaꞌi ne kɨtɨ dɨkúꞌu án vi kɨtɨ nakaꞌan ñadɨvɨ ñꞌanan té sapei ñaꞌ naꞌntɨk ó dɨvɨ tɨ́pesi tóomós ñīni ú kɨtɨ neé pe stakaéni kɨtɨ naꞌnu vi kɨtɨ kuēthi vi da ne kátɨ iō tɨ́ vi tsí kɨtɨ xi gān io tɨ vi áni kɨtɨ nakaꞌan ñadɨvɨ sankūchi kɨtɨ ntɨꞌvɨ nɨñɨ kɨtɨ naꞌnú já vi donte kɨn natɨꞌvɨ ɨ nñɨ katɨꞌvɨ tɨ nɨñɨ tɨ́ vi peɨ dvɨkatɨ xingachíi xi ni vi xí ñaꞌachíni gá ñu kɨtɨ neꞌe ño ne ka skó dɨ.